Êntà taié l'erba ën maniera ch'a sia pa trop auta <hesitation> ëntà bagné le fiur e le piante s'a piöu pa e ëntà fe atansiun a le cite bestie ch'a pövu mangé le piante e büté tante fiur